Siareq-areq anre teridisional engka e ri kampongnge iyanaritu lo- loka kudaraq bale tunu konro nasu palekko nennia nasua likku.